إني شخصيتي بحصل ألف شغلة وشغلة لأتسلى فيها، أنا وايد أحب القراية مرة أحبها وايد أعشقها بتحصل معي دائم كتب <hesitation> even إنها كانت كتب إلكترونية أو إنها كتب ورقية، <hesitation> <noise> ممكن أسولف مع رفقاتي ممكن <hesitation> احكي <hesitation> مع شي passenger غريب نتعرف.